ס'דא זייער אסאך לענדער אין די וועלט. <hesitation> אמעריקעת טשיינע, טאילאנד, אפריקא, אונגארן, פוילן,, רוסלאנד, אוקראינע, סאודי אראביע, יונייטעד ערעב עמירעיטס, <hesitation> מאראקא שפאניע, קאלאמביע, אינדיע, קאנאדע, <hesitation> בראזיל, ארץ ישראל, איראן, איראק.